Pues ndeyu, <noise> ndeyu nda xa'anu xaa ku xa kada wasana, <hesitation> ndegandi wii ti’u kada’wasana ndete yoa, xa kada’wasana torta ndi wii ti’u xa ka kanu nxu watika kada’wasana onxu kida’wasana, ko inka ndeyu ñadi, ñada ndakunaxa kada wasana